يعني اللون الأحمر يذكرني في الحروب ، في الأطفال لي قاعدة تموت ، الحوادث لي قاعدة تصير ، الحاجات يعني لون الدم ، فماذا بينا نغيروه اللون هذاكا وبكون فما يكون لون ، لأنو هو في الأساس يرمز للوفرة ينجم يرمز للمحبة ، ولكن ولى مربوط برشا للأسف بالدم والحروب.